Iho ñunuu najinru yunró kachi onreñero platica onré ñenró jan ñante ña'a tuva'a yee, konanda konró chino ndajinero ndero nina nakanta njinero yonró, chikero chinanda chi na'a nama uu ñunru nama nakuva nonru kuva'a kachí, chi este ña'a de platica no este najinero yunró onre kuu ndamaru chí ndinanka kenro chí ikunu nichenro ndikuni ni kuu ni xhenro comida nii kuni yenro chi ndajinero xhuro, nde nin nanka chi onre nii kua najuu nakinero chí chidikuni kuninero nikuni, nokoro kuela tute vidii la'a nduku onra cafe nikoro ñio chivii niuye ñenini chi onre njuniru chinró, chininka ka'a konron chí ndochini kunro onré, nikuu ni ko'o kundo kikavaró kidinró chin ndajiniro ayunrú kachin ñan te platica ndono este uni ichi ndajiniru nuru untuka chiña'a, uni ichi nako nama este kundavuu yuu nduru nama nama ña'a tuñe ndono este ndeton kojaño chiña'a ndakunde njunrú uni ichi yunró.